اول شي راح اجيب الهدية ثاني شي راح اجيب التغليف ايي- بعدين راح استخدم الطريقة مال الزواية انو تكون مثلثة و لراح اغلفها ابطريقة اتكون متوازنة و بعدين ايي- بكل زاوية راح الصقها بلاصق.